жолда келе жатқан барша жолаушыларға тек қана ақ жол тіледік
бұл таңғы шоу дәл қазір ств арнасында да тікелей эфирдеміз
барша көрермендерімізге қайырлы күн болсын
және сондайғы инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасында да тікелей эфирдеміз
және дәл қазір біз біз
біз кімге хабарластық дейсіз
кімге хабарластық енді жұлдыздардың көбісі түске дейін ұйықтайды ғой енді иә
таңертең оянып алатын жұлдыздарымыз өте аз санаулы
солардың бірі және бірігейі деп
өте керемет әнші жаңағы нұрғазы айтпақшы ы асылдың сынығы алтынның ұнтағы көмірдің қарасы
ы сары ғой енді алтынның сарысы иә
ернар айдар қайырлы таң
алло ернар аға қалайсыз
жақсы жақсы өздеріңіз қалайсыздар
біз де аман есен
асыра мақтап жібердіңдер ғой
енді рас қой енді рас екенін рас деп айтамыз
қалайсыз қал жағдайыңыз қалай
қал жағдай жақсы шүкір енді карантиндеміз ғой бәріміз
ерте тұрып алыпсыз ғой
иә ерте тұрып осы бір екі үш күн болды ерте тұрып жүрмін
жұмыстармен айналысып қанша карантин болса да енді іхі
тиімді пайдалану керек қой
біз енді өнер адамдарына жалпы үйде отырсақ та жұмыс жетеді ғой шығармашылық жұмыс мхм
ыыы өткен архивтарды қайталап шығу мхм
жаңа туындыларға жұмыс істеу дегендей мхм сондай сондай жұмыстар мхм
енді бүгінгі тақырыбымыз біздің і карантин аяқталған соң бірінші кезекте қайда барасыз деп алып отырмыз
жалпы не нәрсені ойлап жүрсіз
ыыы ереке кімге барасыз не үшін барасыз
мен өзім не істеймін ііі ең бастысы әйтеуір алла тағала осы індеттен аман есен құтылып
і жақсы бір қауышуды жазсын құдай қаласа әумин барлығына
біріншіден сол менің рахметімді айтқым келеді өкіметке жалпы дәрігерлерге
полиция қызметкерлеріне осындай қиын жағдайда керемет қызмет қылып жатқан
және мына бизнестегі ағаларымызға бизнесмен ағаларымызға халыққа мұқтаж халыққа көмектесіп жатқан мхм
әрине бұл осы бір осындай сынақта бір бірімізге көмектесіп жатқан барлық жандарға мен рахмет айтамын әумин
енді осы карантин ертерек бітсін деп бәріміз тілеп жатырмыз әумин әумин бітсінші осы
бір кісі айтқан карантин бітсе үй көрмей кетемін деп
сол сияқты і мен енді карантин бітсе сол жұмыстар ғой ыыы гастрольдер мхм
ы мен ойлап отырмын ең бірінші болып шымкентке қарай барсам
шымкентте боламыз біз алла қаласа карантин біткеннен кейін мхм дұрыс
ы сол гастрольдер ммм
бірақ енді не десем болады карантиннен шаршадым деген де менде ондай сезім де жоқ ой да жоқ шыны керек мхм
ыыы жаңағыдай жұмыстар ғой ммх
енді пайдалы өткізу үшін карантинді не істеп жүрсіз
мүмкін кітап мүмкін фильмдерді қайта көріп жатқан шығарсыз екінші мәрте қайталап
өзіңіз иә қандай кеңес бересіз
бүкіл жер аударып егін егіп тастаған шығарсыз
иә соның бәрін істеватырқ қой ағаш егіватырқ мысалы үшін үйдің айналасын бәрін жапырақтарын тазалап
ммм мысалы подвалды тазалап дегендей
ағам үйде ағам бар үлкен ағам балаларымен
талғат ағамыз талғат ағам
үйдегілер мәз дейсіз ғой
в общем үйдің барлық жұмысын бітіріп тастадық
үйді бітіріп тастап енді қазір өзімізбен өзіміз айналысватырқ
балалар в шоке болыватқан шығар
сол бір кейбір нәрселерді түсінбеймін біреулер қазір ана инстаграмнан да қарап отырасың ғой іхі
шаршап кеттім іш пысты дейді да мхм
мен негізі енді оны тілдің ұшымен айтып жатқан шығар жүрекпен емес
бірақ мен ондайды түсінбейді екенмін
ешқандай іш пысу ешқандай шаршап кеттім деген менде бір сезім жоқ
себебі жұмыс жетеді кітап оқы кітап оқығың келмесе кино көр қызық
кино көргеннің өзі бір өнер ғой мхм киноны көріп өзіңе бір нәрсе пайдалы зат алу мхм сол үшін
бір екі рет сұхбаттар көр көп қой қазір деген дамыған заман интернет те бар барлығы бар ғой мхм
ыыы басқа сабаққа барғанның өзін де ана жаққа барғанның өзін де сол интернетпен жұмыс істейді анау істейді мынау істейді
сол үшін мен айтарым тиімді жұмыстар көп
мен бір ақылшы болып ақыл айтпай ақ қояйын өздеріңіздің жағдайларыңызға байланысты әрбір адам мхм жұмыс істесе болады деп ойлаймын
бәрекелді
сіздерге рахмет жұлдыз фм оқасы жоқ
иә ақбибі кім жандәурен ау
маска тағып отсаңдаршы
қасымызда тұр мінекей абайлаңдар абайлаңдар
жақсы рахмет сізге құдайдың өзі сақтасын
ең бастысы аман болайық іхі мына карантиннен аман есен шығайықшы
жұлдыз фмде жаңа әндердің тұсауын кесіп кездесіп отырайық әумин бәрекелді
ереке енді соңғы тұсау кесілген әніңіздің атауы кеш пе еді
кеш кеш
бәрекелді енді біздің радиомызда жүр ол әндердің барлығы жаңа әндеріңіз
қазір енді сағынып күндер өтуде деген әнді тыңдаймыз
жақсы күтіңіз күніңізге сәттілік
жақсы сәттілік мхм рахмет сізге тағы да сау болыңыз мхм жақсы бәрекелді
мінекей өнер жұлдыздары осылай қолдап иә өзінің керемет ақжарма тілектерін арнауда
дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шыққан әнші ернар айдар